இரையைப் பிடித்தல். அவற்றின் சக்திவாய்ந்த கால்கள் அவற்றின் முதன்மை வேட்டைக் கருவிகள். அவர்கள் தண்ணீரில் இருந்து மீன்களைப் பறிக்கவும், முயல்கள் போன்ற சிறிய பாலூட்டிகளைப் பிடிக்கவும், மான் போன்ற பெரிய விலங்குகளைக் கூட அடக்கவும் அவற்றைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். இரையை எடுத்துச் செல்லுதல் கழுகுகள் தங்கள் கால்களால் அதிக சுமைகளைச் சுமக்க முடியும், இது அவற்றின் குஞ்சுகளுக்கு உணவை மீண்டும் தங்கள் கூடுகளுக்கு அல்லது சாப்பிட பாதுகாப்பான இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல அனுமதிக்கிறது.